أحسن مغامرة هي إني مشيت مع أصحابي عملنا كومبلينك مشينا في جبال الشعانبي وقعدنا هكا الكلنا مع بعضنا طيبنا مع بعضنا حكينا وضعنا من الأول وصاروا مواقف غريبة أما خرجنا منهم معناها صحبة ما أقوى معناها وكان فيهم برشا اندماج مع الطبيعية عليه حاجة باهية برشا.